د سپي په هکله چې کوم غلط تصور وجود لري هغه دا ده چې وايي: سپیان ا یوازې تور او سپین ویني، همدارنګه کله چې د سپي د پزې نه ګرمې اوبه راروانې وي نو هغه د مریضۍ علامه ده او یا هم کله چې ګیا وخوري نو هغه قی کوي.